D'istà mentre andazìu ën muntagna, i eru gia sü a circa düimila meter forsi anche d'pi, l'avìu ün grupèt dë persun-e sent meter davanti a mi e a ün certo punto l'uma vist d'üzei gros, gros ch'a sun ausase e a giravu ën sima a cule persun-e li, pöi pa pi vistie, cuandi nui suma arivà li l'uma truvasie zura nosta testa, al era dë grifun ch'a cuntrulavu ëndua andazìu